Opa oyoavi <noise> amogue mati omombo, oime yave presion i gunoi erei maeti yave mbaetivi mati omombo i erei ikavi jetape yandembori temiti yamboiu vaera.